तुमारा दिमाग मां ऊंदन कौ बे छिन यमण्ये ख्याल कि यो तोहफा द्योंण चेंद ये टाइम पर, ये समय पर यो तोहफा द्योण चेंद, बुजुर्गों ते यो द्योण चेंद, छ्वोटा बच्चों ते यो द्योण चेंद, यो मेते सबस बढ़िय लगि त्वेमा। अर तु बिल्कुल ही अलग तरीका का मतलब क्वे स्वोचि ही नि सकद, तु तमण्ये तोहफा चि द्योखणूं भाई। क्या बात चि त्येरि सोच बिल्किल अलग चि। हां घौर मूं जब मैन पिताजि ते दिखै, त्येरु तोहफा दीन्यी, पिताजि त खुशे व्हेगिन तून ब्वोलि यार कि यो ही त चेंद छो मैते। सब से बढ़िया तोहफा यो ही चि बल।